कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। धन संग्रह करना, जागरूकता फैलाना। जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना। यह उद्देश्य श्रेष्ठ और प्रेरक होना चाहिए। लोगों को निर्दिष्ट करें जिन्हें आप कार्य क्रम के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। डोनर जरूरतमंद समूह या समझता का चयन करें। जिन्हें सहायता दी जाएगी। उदाहरण अनाथालय, वृद्धाश्रम, गरीब बच्चे स्वास्थ्य सहायता दान संबंधी कार्यक्रम के प्रकार का चयन करें। कस्टरल दिनार या ऑक्सन वस्त्र वितरण भोजन सेवा पर्यावरण संरक्षण हेतु ऑनलाइन दान अभियान। माती लगातार तैयार करें। स्थल किराया, प्रचार, सामग्री भोजन, और उपकरण धन की व्यवस्था करें।